Inne meeke ogo taneno wauwau lais loida kalapabaluko lepo enang kalapago ninang nii lepo taneno enang bread kalapago, bread lepo kalapago awago <hesitation> maka pekala <hesitation> milo nawato pekala pakumio uwaka taba gawabainna. Enang <hesitation> o lais nawato lepo kalapabaluko awa owago tee mono lepo asila moko, tewago ni lepo pekala ngang breakfast pekala asila meke lia kapaleka light peekalaka naiabainna, ninangka tea nai naimalala mepe, ni enang coffee meeke naimalawaluko teng coffee kalapabaluko. Teng nii lepo ninang milo lema maka enang tea bag tee tewato naimalako, enang o coffee meeke ah taneno meeke o wau panna loida sapai loida naigo kalamalawaluko awa owagong tee pole nauka mono asila asala tee watakas, tewago taneno bread otoio, bread otowaluko enang wila loida nepa nee naianda meai. Tabo.